डिजिटल कैमरा के लेंस से घुसे वाला प्रकाश <hesitation> किरण फोटो के रूप में बनल जाला इहि नाते ए बहुत उपयोगी होला।